Ceru, dos, quatru, seis, ochu, dies, dozi, catorzi, dezisseis, deziochu, venti, ventidós, ventiquatru, ventisseis, ventiochu, trenta, trenta-i-dos, trenta-i-quatru, trenta-i-seis, trenta-i-ochu, quarenta, quarenta-i-dos, quarenta-i-quatru, quarenta-i-seis, quarenta-i-ochu, cinqüenta, cinqüenta-i-dos, cinqüenta-i-quatru, cinqüenta-i-seis, cincuenta-i-ochu, sesenta, sessenta-i-dos...